Karahanzegny ndraikiny tonga de <hesitation> misignaler hotesse za, bisik'izy magnantogny za, de izy avakeo mitegny hoe azafady fa tsy nahazo plasignahy za, de eza no tegna plasigna de sode mampiady amin'ny sasagny ake fôgna le izy, de magnotany za hoe eza tany tôkony hisy za, izy koa mety afindra de mifindra izy kaofa tsy mety afindra de mijanona eo fogna araka ze asaigny ake.